أول إشي ببدأ أبحث عن الأخبار والأحداث اللي صارت أشوف إذا في تغيرات في حياتي أو في العالم، أ <hesitation> ستخدم هالفرصة لأعرف نتائج الأحداث المهمة <hesitation> المباريات أو قرارات العمل إذا كان عندي مواعيد أو التزامات براجعها واتأكد إذا في شئ يحتاج استعداد، إذا كان في تقدم في التكنولوجيا أو أي اختراعات بكون حريصة أتعرف عليها.